Chaá carpinterú chi ka sa'ade in mesa te ka jiniñu'úde in in este serruchú in este ntikaá, in martillu. yuán ka sa'ade ka kude ka saade mesa.